من أبسط الأكلات التي أحبها البيض المجلي مع شوية بهارات وخبز ساخن سلطة فواكه متنوعة بقطع صغيره أو شوفان بالحليب والعسل كلها خفيفة وسريعة وتناسب أي وقت وأي مكان وأي زمان.